Jaran meɗen kulle latiɗe ko jareten, ko annduɗen e wodi busunoje e wodi ɗe businta. Latiɗe e businaɗe ɗon ira sprit ira wiski, ira gine, ira brandi e rum, bodka, tinkula'e, likkuraɗe ko busunoje e wodi ɗibusunta, ira ko popcola en, ko nandi muɗum ira soda en toni ko wadda toni ko en ɗeɗe fu jarateɗe busunta no.